To eza wu mi ḃe, ḃe wu tititi nyi, muhni was nu pmi gi mi wo hai, dna eye vumgbe ḃwa nasara ye duto gnu yna, woshi dye ye ynawo kpe gnanyi, mi dna de mi dagbma a ḃo hni, eḃo ga dna mi do de wo yi gidigba, pyigo ga yi mi, wo gay a mi shi se, ḃena nubo ḃmi yna a ḃe yi de mi, wo gay a mi se ga gna mi nuwn, wo ga ḃinbo ha ga ye be mi ga wu yna, mi gna oo, he ga ye, mi gna oo. Wo gna to ḃe wo ga wu yna mi ga dye wye ga yi gnuje ḃen. Muhni eye gnuje ḃe num be mari yin ndye he gas nu pmige ga ḃma sna. Wori ḃo snu mi saw o ye sa san dye y. Y. Tukura nyi, mi nuwn hmi bendye dna he yna, tswagbe wo pa he dna ekpeda hna lo dye he snu wo tnutnum, he ga nan a tswashe tnutnu ḃo, mi ga gna oo, he ga na tswashe tnu nu ḃa, miga gna oo. Wo gna to ghnadye a sa yna a logbe gel on, dye nuhni eza cha miti. Ejni few o ḃina miga gna dada mi kpe ḃo he da yna yem, wo gna to mi bi mi ga da gi he. Wo ga gna ndye mi ga dyi ynadyi mi eje sa va mi ga ta enyi ge mi. snu ma kesa, mi ga gna oo, ḃesnu mi ga kesana egbe, ga chi ḃo wo go khikhirim mi gna oo, wo gna to shna beta da ḃo ḃwa yi do yna hna. Ebo g khikhiri mama yin dye ewye a dye wye egbe ga da yna num. Eḃo khikhiri mama yin dye tnaḃwa awo egbe ga da yna num tugnilo. Ndye a snu he lo he gewye a da kogi he, he wo, mi bi la ba yazhi kappa ke he dyi ḃe he snu ḃandye ga ḃmaya ge ha yna, lo gba wyem, lo gba aza wyem, logba ha dogma wye, logba-he zaza wyem, he dye benkye wye he la wo shna he dokye nyi, he dye zago wye he lo wo shna he dagbma nyi anyi gbmago wye kuḃa shna he ya nyi, mi ga dye binyigo wye milaba shna mi mago nyi dye ḃo woga wu mi hna, dye ma tugomwa ya chi kai, mi gas nu lo mi ga bwa ḃo mari. Dye efe rilabmi sa mi gbmi mi fe zajni, sandye wo mu ḃo de mi kari kari hna mi gbmi saw o nukpe, ndye mi gas nu lo dye znuwye ga wo ḃa. mi bi he wo lo mi ga ooo, ga za mu ḃu mi ga tibu, be name ḃa la emi benkye wyegu miga snu do gye wo ḃa, wo ga gna ooo eyi lo num dye ha ḃo hna ya. Ke he snu ḃe mari, chi ebwa tnutnu ndye he gas nu efe gari ha ga gnaya epyi he zhi ḃa zhi geznu yeye gay o, ha wo miga ooo. Lo de sutum, lo snu gum, la he yesu wna shi ḃwa mi bi ha wo mi gna oo, ga ze mi bu mi ti ḃukpe wo, wo ga gna dye mi snu an kuri dye mi ḃwa wyegu, ma gwyegu wna mi ga bwa wyego wna ga dabu wo gbetu, dodo wa be wu wawu mi yna, ga ḃwa zhige, ga bwa zhi ge wo bewu wa mi yna mmi ga wna shi ḃwa, ḃwa zhi ge fe do we ga mi yi dye mi ye mi snub o na, dye wo mu ḃo, dye mi tu fota la ḃo mu, mi ga gna to mi wyego aḃe wodo, dye de ghandye mi ga kpe nasara foto ndye a snu a da zni tu e telebi ho wuya hna dye ke mi kpe wori snu do. Wa ga gna to ndye ho nu wo gdye ga wu mi tso foto nyi hai wo ga la mi lo ba dozhi ge. Wo gas nu lo ga wu mi, ḃena ma da tu wo ḃegbetu, muhni a snu pmi gi mi. Hari nim, wo loyi, hari nini wo ya mi wo loyi, wo yi mi da wo ga wo mi ga ḃoḃo snug a buka mi ga chibe ga da ga wom wo ga mi yi, wo ga mi bi ma wo he snu ḃe nyi hni eyi nana, dodo mi nyigo beta ḃo ga zhi wo ga mi yi wo mi tna ḃwa gni, muhni, sha mi wow o tnabwa gni yna, a ḃo yi mari ge mi, ḃo ze kiri. Fe mi buga ḃem. Tugnilo aḃodye ba be bani mi snuya, zandye wa wna mi wyegu shag a wu ḃo, mi snu ḃo kyaoo yna wo hni nuhni ma washi ḃwa nyi ḃmi snu yo gi mi, mi ḃe snu snug a yi kyoo.